Uchitun ma' ku- kumentik mixb'a'al a' janalil ti kukutel, men tulakal b'a'ax kijantiko kijantik kujo kujok'säb'äl tikilu'umil to'on kipäk'äk to'on ki- kimentik b'ix kik'atij, b'aje'laj tulakal janal kuk'askuntik kikukutel men jach yan quimico tulakal b'a'ax a'lo' ku ma' ki' ti kukutel men tulakal b'a'ax wa kupäk'b'äl ixi'im kutz'ikoo' <hesitation> tz'ak ti uyantal wa kupäk'äkoo' tulakal b'a'ax kutasikoo' verdura tulakal b'a'ax a'lo' yan quimico, a'lo' ku ma' ki' ti kukutel mentik b'aje'laj jach yan k'oja'anil ti mak, men jach yan tulakal janal yan quimico ti'ij uchitun ma', uchitun jach ki' ki' kijanal men kito'on kijok'sik wa'ye' tikilu'umil.